بالنسبة ليا نستخدم وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أساسي؛ عشان نتابع الأخبار، خاصة على الفيسبوك، وتويتر، دايمًا نلقي فيها تحديثات سريعة، ومواضيع مختلفة، لكن في بعض الأحيان نتابع الأخبار على التلفزيون؛ لو كنت محتاجة معلومات دقيقة، أو تغطية منفصلة.